द ज्य्न्गु मलै निसएव् इन्दिपेन्देन् द्अनतनेय कुरि, गौनि अएव् दिपेन्देन् द्अनतनेय सप्सिन्। म्नन ज्य्न्गु द मलै निसएव् इन्दिपेन्देन् द्अनतयेप्ल, ज्य्न्ग् ज्य्न्ग् ने खमनिय त्सफुन्ग। द ज्य्न्गु मलै निसएव् मैब म्त्से इन्दिपेन्देन् खलम् नदुन्ग। बे द्ज्न्ग्, बे द्ज्न्ग् <hesitation> त्न्ग्दनि बे क्समनिक मव्गन्, बे क्समनिय मव्गन् अर् द्ज्न्ग् बे क्सखलम् नन्गु। त् बे इम्न् त्क्सिनि तक्स्इ द्ज्न्ग् नेन्त्कन् बे क्समनिक त्न्ग्दनि मव्गन् अन्। भे इम्न् त्क्सिनि अख्प्य ब, त् बे द्ज्न्ग् ने क्समनिय बेजन्इनु ब। त् बे इम्न् त्क्सैनि द्ज्न्ग् <hesitation> रौनिबु मोद्त् लन्न्ग, अर् रौनिबु स्उ दिपेन्द् जन्त न्न्ग, द्ज् द्ज्न्ग् बे फ्इ बस् द्ज्न्ग् ने क्समनिय ज्कन् न्अ ब ज्य। द्ज्न्ग्, द्ज्न्ग् ने क्समनिक्उ, द्ज्न्ग् न् मौन्न्क्उ, अर्र द्ज्न्ग् न् बैत्, कुस्न् मौन्न्क्उ, म ल्इन् स्उ दिपेन्द् जन्त न्न्ग। अर्र बे ने क्सैनि द्ज्न्ग् रौनिबु दिपेन्द् जन्न्ग्उ ज्, <hesitation> म ल्इन् त् क्सै नेन्त्प द्ज्न्ग् द्ज्न्ग् ने क्समनिय ज्फुन्ग, अर्र द्ज्न्ग् ने क्समनिय ज्नौगन्न्ग् द्ज्न्ग् निद्न्, ज्नौगन्न्ग् क्समनिय त् लन्ग्न् न्नि। भे क्सैनि रौनिबु स्उ दिपेन्द् जन्त न्न्ग।